Ra ôhatra oe fanampinkanigny mahasalama, de avekeo koa tsy de miô <hesitation> va tsirony, <hesitation> ny fomba hagnamboaragnazy vôlôhagny, le <hesitation> hanigny tsy de miankigny lôhatra amle produit simika zai, ôtra zao raisiko ôhatra oe <hesitation> sahoaba - sahoaba zao efa magnana vokatra voajagnahary mihitsy ôhatra oe resaka hamigny, lai hoe vo <hesitation> lay hoe hamigny zegny voajagnahary mihitsy fô f' tsy de ilaigny siramamy, zegny zao hitako hoe <hesitation> mahasalama tsara.